نعم، في مرة تظاهرت بالمرض لما كنت طفل، كنت أكره بعض المواد في المدرسة وجررت أجول لأهلي إني ما أقدر أروح، تظاهرت إني مريض وفضلت في البيت ألعب وأرتاح من المدرسة والدراسة، شعرت بالذنب بعدين، لكن في ذاك الوقت كان هذا الشي ممتع بالنسبة لي.